ye' yanen ti nojoch ton tan injok'sik tak'in tan injok'sik tak'in tan in ta' wa'ye' ti ti ti caja tan injok'sik tak'in tan inkonol tan in tan injok'sik ti nojojch naj, b'aje'laj tan inwa'lik je'lo' yan yan yan tak'in ko'on tan in- intales intak'in b'a'ax a' konol, inten ink'atij je'lo' yan b'a'ax utool je'lo' yan intak'in pat inb'el jach b'o'tik tech jo'mij intal.